No ku viitasõ nõsõnuq ja kõik maa olnuq vii all, olnuq väega rassõ kõiki inemiisi pästäq, aga tähtsä om nii pall'o inemiisi pästäq, ku võimalik. Ma arva, tuud om võimalik tetäq kas niimuudu, et määntsegi väega korgõ maja man vai määntsegi loodsigu pääl.